Ákp'áffióñ, ánámá áffióñ íbá, ánámá áffióñ ítá, ánámá áffióñ ínáñ, ánámá áffióñ itiòn, ánámá áffióñ ítiòkéd, ánámá áffióñ ítiábá, ánámá áffióñ ítiáítá, ánámá áffióñ usukéd, ánámá áffióñ duob, ánámá áffióñ duorókéd, ánámá áffióñ duolíbá.